Fanan̈ana fatokisan̈a ndraiky na amy ten̈a na amin'olo io zen̈y ten̈a ilain̈a feky amy olo araiky na amy olo aroe, na an̈aty tran̈o amy lafamy jiàby, na amy jiran̈y, ten̈a ilain̈a amy olombelo jiàby zen̈y fanan̈ana fitokisan̈a io.